إيه خلينى بجرب يلا بتبدأ، ثلاثة أتناشر سبعة صفر تسعة أربعة حداش واحد أربعتاش ستة عشرة خمستاش أثنين خمسة ثمانية وثلاتاش، كدا بنكون خلصنا الأرقام من صفر إلى خمستاش بس بترتيب عشوائى.